Shawara phima siiɓa <noise> phillinte mama la laa tun a minɓhudina mun iyaye mu saap siiɓa ti phiɗi ɓhalla minte karata ma mike pua ɗɗo hakimun mun ma daazun wo mun ɗi ɓhanzun pooro ku pheɓe yo phida ommi makai llora ki toom ku litoom laagho ari wawanay toh ma laa phaɗɗo phalla we mamun an lemunɗi y munɗi illina mulitoom murinike mererininisunta ɓhan foro ti siiba ma mike wa poro toh hakali mun kwantoh ma mike watoh hakali mun kwantoh ma mike wat oh kuma anghe laa we fa mun ni pooro a tare ka we kere yo ɓhalla saiko kere yo ɓhalla ma ɓhaɗɗo toh phanang ka illina kun phanni pooro bayan ku ɓhaneni ppooro makere wa pooro luna roti sigh ka washeni eh kullum kunɗi yi paaro ka sii eh kizii siiɓa woa kirigi fomun mommin munzun shawara wet mike ɗi ɗina ka tei. Eh ka kai phengri yak u ghoti phi ti phizun kere tik u sosai sosai har ma kere ɓhudo lokaci kere wa pooro ka wa watu ka yi ni ɗigga ma ka yuweni ɗigga har yamba ka watu ka lepidɗi kere ka lephiɗi har kari ɓhar kasun kar kar kari ɓhar ka sun mikeɗi maka ɗogho wemike ɗa yuwani a walla ka sii koh ka manani mike ɗi yo siiva go yesun yeresun di kadun ti phi di ker kumozun wo mmara yuwani ke temun munda penog dhukuzum mumike mayi dhimi mensaap phure phure ka ki dam den den ketemon ɓukrigi mina ɓhari nina dhakhilligi mina kei paaro na yi kai mun mun iyaye kenan siiba tama yamba munghe go laa ko kuma munghego siiɓa a keden ke kamigho eh ka tenya gho womiketi yi ampani ka siiɓa go ketemo laa a keden we ni miya monni sabod haka mama laa illo ko ka gho ko a laa go ko laani mama makopshigo. Ɗukuzum eh yeni mata yi we a walla tepni ka farak we kara yuwafa a walla kizii ku ku phebe wo mu phike ma mi allo ka siiɓa ma mu ma manyina ka saɗi ti kuni sai ɗan muyi suu ɗan watun li ti mina eh kara yi mere mo kuwa miya amman yinati seenezun monni ka dango toh ɗaago khuɓu <hesitation> we saadi ti kirani gaaɗi woron wiri mina kuwurol ku pheɓemun phike mo mu woro mun ɗa yi we a tommon we we a walla ma munɓhuɗe wanna ko laago ko a laago ɗa saaɗ ɗanghal ɗan whag ɗan whag mun eh bayan whaggmun ɗan we ma ɗaa mun ɗan li paari walla phanang na ka saaɗ ɗaanhal ina ka naka whagni toh te phidima daani phinng ta saaɗ ɗanghal phirang ɗan sa ɗa ka ɗa whagni ɓhirag toh ketemu atep ta eh kude no kaɗi baba mengi ɓhakreno ɓhari toh kufe no kaɗi baba mmengi ɓhakreno ɓhari toh ba gashi momi di ɗhi woni ɗiyo ɓa mani kiri paarozun pa niyo ka yagai moni dak kulo ni khi yyokko gheɓe. Tou kiɗanke temu a wala mun anle mulli ɗo te siiba ko kodo ti kusuɓa sosai ma siiɓa ka ɗakkulon domin eh hakizun kanti nɓon mun eh ma mun da lizun khukko phiɗi ɓagg mu mu was ku pheɓe ɗoi yamba tu mazi fomun eh ku ka yaggai laake temo ko kuma siiɓa mike tenun ku yo ka yaggai toh kemini paaro weɗi ti kuyel kenano ma siiba no kuma we mike ta ɓhuɗɗani ni ta ɗimmezun kuma nari bar ka sun m oni wa khukkoni li yizun eh ni lizun ni mun zun paaro khol kuno zan ma mike ma mite di ɗi ka saap kamen saap toh mun ɗa pen ɗoi millam manni yamba ti yen otoh kaya pino pa mari kaka ni illi ma ma saɗi paarono marikani anghe we marayi saidai ɗi gyamani kumawe a wala murgi ka summmoh mina phiɗig ɓhang eh siiɓa wunning miya miya monnig siiba lormun weni kowa da kowa. Saboda haka ɓhiri siizun li do sosai ma mik ɓudo tik yoni yambata ɓonzun ma mike ta yi ɗigga mi lafomi mike wanna ka the ma meno petoh wasezun eh ma mike fi ɗiggazun amma kiɗam wo mu said fok mun dan muli a a lafomi kei re la were a wala aka ɗigru manni fomi phiɗig ɓnang aa kaza kaza toh ki dam kei a wala dakkiligi ɗi ni kimun aro amma fomun mu rejoo eh me kap siiɓa mun woti watu kai ɗakki lezun ya ɓhug eh ki dam ketemu a wala koh pi mu phike ma mike wake mun a a pha tin ge mu ka wekina da mike kas sin da mike tad wekina ɗɗan mummun peta tep mun ta toh dalili mike wakhemune zun da mengii mu dakkulo su mengi ɗoi mu diya lenya ma ti ye summoh phiɗi lenya siiɓa an anbhang mu yari kumo mu kiri sum mohmun eh ti talla siiɓa mike ti amm ɓhang toh kidam ke temuwala ma mike kheppoh ma mu kweppoh kite kimu munda li siiba ti khukkoh mike timur yambama ti men ka mun yamba ari dakkli ɓhag ka mun. Toh mu munda le siiɓa ma mike ɗhakkulo uhm mu laa siiɓa ma mike ɗiya am ɓhallemun ɓike ɗoi toh paari mina eh ma ku yok u ɗiggko eh fomititi laa gho isii kano i sii kano kano mina tur ɗigg ni mina kari waserni wane khike temu bayan ku mughe ni laai ma ko ɗiggni mina kafin yadda ni tepo phe kuni nyaron ka mar siigi ti ti zuning lun ɗogo yi siini haham oni iyi kira go kari wasezun kari phegiri ya ɓigo ti siizun kari wasezun we eh arogo ti siizun hari lokaci wo mike khizi lani toh indai ma nazun kam karai ko di korrai duka aro mun purp dan mu diyo ante aromman ti kuzun eh <noise> paari makaranta toh siiɓa no muke ɓhaɗo makaranta a phtpphep zun wa faron amma niniko yamba eh ninike yamba a phep phepzun mike wa poora kuma ni peno millammanni yambati teme ne muɗɗi ɗono mikiri we pooro miri yi indai ma anguw pooro siiɓa damike damiji mamike a wa pooro ike damigi. A yok yok mike phaɗo makaranta miya phaɗi makaranta ma yamba munzun pooro nita ɗimmi yamba ma yamba munzun poor otoh paari um kumina kireiwe nni ma siiɓa no kuma siiɓano a wa lenya wizun yadda nit epi phe eh wizun laano phidin ɓhude wo di ta akure wimun ti ma kire kau ku ma ma mollni ma mike diya ka saap a tare ka ɓhure eh folle we ta pniphini we tere phaɗo kinima ɗita fori ti ti mallum ma mike hadi kui mike gapizun phep phep folle laano mota ammo yola paari eh bhalli phani bhude yamba ma yamba app rokwukko te kama moll to ma mike phen khuru mina buang mani we tit e tu tu tu han khukko. Wote ka khokk kai kwukko pooro kire ta wewe eh ɓhuɗe kire te mine toh ne men phidi yamba no amennog namennag eh <noise> paarono phep kuɗunti ku siiɓa siiɓa siiɓa siiɓa siiɓa ma siiɓa angue yaddawenayi eh paaro no kudun tik u siiɓɓa ma yamba ɓhallezun ma yamba ɓhallezun yamba khep kira ti kuzun phep ka ma naazun appzun khukko eh mun ɓhude mun weti nike temo ma yamba eh ɓhalleni foro yo ɓho ɗoni amma ma yamun kam ti phidini siti we ka gauki anghe manni we ta we ni yamba ka bi phini kere ɗi ka len ya ɓho we amengi ka ɗon, amma yamba menjeni gambata app appn khukko we kere ta yi mun poora ka rotso monni ɗiminni ti phini yamba. Eh <noise> ya ɓike temoi paaro ɗiimun munmu oo ku pheɓe mu woso poora ɓhomi sene phazag pghazag phazag nya peelow ka peelow phanag anghe manni wem ma mike woro anghemu ɗan phiran kuzii kurɓe mike wor anghe mu ɗan mine kuzio kurɓoo kuzii kurbe mike mengi mi yi ki mun ka yaggai eh mun ɗan mi yi ka yaggai kurbe mike dan ku zanni mun da yi kimu ka yaggani eh dɗa seen eke temo seeae aya peelow ra peelow mu woso pooro ai kike mita temma. muɗɗi ɗomun ɗan wasemu wane kai kai temu da muku mike eda kuzii kurɓer kullum kowan kowoni tere ma la kurɓa rina dan mike kuzina etenkuni? Eh yamba lun ttogho ta paaro ke te kemun ma kheketemun kami bellela. Kamni phellela sosai eh <noise> paaro mirmina mirmina mussamman paari kumnu koh ɗimmin yambati phengtine maka kummun eh yamabata phengrinema ka kumun don kup kire won ma ma ghikkimun eh laa wemen muni waye zun mike ɗititasitt slip kup kirai.